So mi naatay yasa defirde, mi jengaay ñyiri tsariri e li'o folle, e nebban na'i e yajiri kalwaari. Ki waɗaay nasara ngam un ñyamunda wuro.